Lu tornadu a differenza di l’ Uraganu è un eventu atmosfericu unni l’aria firrìa a velocità veramenti forti e havi na durata curta di na pocu di uri. Quannu pensu a lu tornadu pensu a la divastazioni ca pò fari ni la zona unni passa. La forza di lu tornadu è tantu granni ca pò fari accapputtari machini senza problemi.